إذا كان عندي خيار بين زر لإيقاف الزمن أو زر الرجوع بالزمن ،بختار زر إيقاف الزمن، السبب إنه لما توقف الزمن تقدر تستغل اللحظات كلها براحتك، وبدون أي ضغوطات أو عجلة تقدر تخلص شغلك تتأمل، وتفكر بقراراتك من دون أن يكون الوقت عامل ضغط عليك، أما الرجوع بالزمن ممكن يساعدك تصلح أخطاء، بس لو رجعت كتير ممكن تعيش في الماضي، وما تعيش في اللحظة الحالية.